Ẹdo k’uklọ nun ge ya ọchọchi ama kẹ ẹgẹnya n’ọchọọchi kum ge leyə afulei alehei alanya t’ọwọicho, igbihi na lainya t’ọwọicho na ke lọkọ gbatọha, ọkọogba nana a owọchẹẹnkponum oọda gẹwa aman apọlẹ dudu, uwa ge batọha nege gbọkọ a aidakaano wapolẹ a lꞌọkọ gba a le hei agaa lainu kuwọ nya igbihi na l’anu nyaa aliye gwa adan ka l’iye gwa najewoip’ okobia aman ọyipẹ nẹnchẹ noi giinọkpa, akwu wi nọkpa kuwọi wiye akwọ kachii wikpo ẹgẹnya na keyi luw’inokpaa wiye yọọ afuleyi kumu a kwuw’ inokpaa wiye afuleyi. Igbihi na l’ẹnkp hẹ g ẹgo gwiye na liye gwa ọnan k’ofu je yọ nmo a lẹnkpọ chọla ẹẹnkpọ lekwola jajaja aleyẹ alọọ piy t’oha mẹml’ ẹnkpofu igbihi na lẹnkofu a piatọha mlanu no de gaya kẹgẹẹ nai gwiye gaa akuu g’ago gwiye chẹẹ awọno wọipe nẹnẹchẹ aman kọipokobia aman koiponchonya aliye gwa ẹjẹnji kodenya mbaa agee yọọ igbihi na l’ọkọ gba mẹm’apọlẹ kọlọ najei hei ọchọọchi alọkọ gba mẹmꞌapọlẹ kọlọ, akwẹnkpọa gẹgo gwiye, aliye gwa igbihi na liye giwa naa ga ọdo nyi ye kuwọ a kwọ nyiye. Alanyọ nyiye, al’ẹyi fiẹ, alọdo opit’ iye ọma pit’iye. Igbihi nalọọ pit’ iye m kpa ọma chẹẹ akw’uwe kuwọ wiye, gbọbu ka l’uwe wiye a age lode wiye ipunu ẹnoo w’ẹnẹ kpọ igbihi na lọma wiye a-akwulve kuwọ wiye akw’ọkachi a w’ọku. Akw’ọkachi a woku ẹẹ akw’ adaba kuwọ men’ọmu kpotikpo, ake lẹyi fie afboo g’inokpa ọchọọchi ọma. Gbabo na ke yọ ge g’inọkpa ọma, abu chẹga duun aman ka ga bu chẹ ga duu non, ale t’imokpa igbihi ni nọkpa iyaa, alodre le ẹna i g’inọkpa ọmaa because aipẹnẹnchẹ alẹwa uwai ge ọkei fufuu k’odre nm’ọen, ije ne ge dọkaa chẹẹ ẹnuwa je kw’ije luwa uwa wainya ama age chiko l’odre le oaka l’odre le ether ke bio kọbọ duu nege chikoje gọ aman, k’ije ligi nẹ ele daka gọọ ale t’inokpa, igbihi n’ale t’inokpa naje kla ligii nọọ eko nege je ligi chẹe̱ ka nyọ gaa ml’ẹnyọ a je iya ojigwo, anle t’ẹẹchẹ aaga lija he ligii aakuu chigbihi wega nei nwọkpa aake yẹgoma lẹya jaa gboje igwẹpa elo ml’ẹnyọ ọha je laa kpo. Ojigwẹpa je lẹya aa le chigbihi g’eꞌga ne, nwaa ọkpaa, aa ke l’ọkpa onwuje a ya ligii a ke kuu chigbihi chẹẹ unọ kpa kee ku cha ojepa. Gbabọ inọkpa yọ ge cha ojepss, skri chigbihi tọọlẹ oyi no jo hiili oleyẹ aipẹnẹnchẹ ohile ege ga eluwe pla ancha ekwọ t’echo gọọ ukọngọ duu no huwa ọtu, aipe nẹnẹnchẹ no ke jọda uwa ga eke lilia kpoba elọọna afulẹi igbihi ne lili ana ega l’odre daka elele eliye gwa, eleyi t’uwaje chẹẹ lọkpa k’ọlẹnọ je ligii odre k’ọlẹno duu noyọọ eke l’ele. Aman ọchọọchi oma nle daa ọda negele ọchọọchia afuleyi a achohile ge dọko l’ọda lẹbẹn kọọ ọda ka’oyibo ne ge hi ku tii mbaa nege dọko bele a. Aipẹ nẹnche ohile ke ọna noigbo gbọọchi uwa lọọ bọla ẹne ke ge l a. Ọlẹna ake gọọle ochikapa ake l’ochikapa le ọlẹnọ igbihi na l’ochikapa le ọlẹnọ ọma agbeyi uklọ duu kọlẹ dii no je yọ ale ya. Odan ka l’uklo kole ya yayaya duudu n’ejeijọọ aman kọọ eko kọnẹchẹ lẹya agbeyi gbọnẹchẹ aliye ọha gwa aakwu pẹtọha, lẹbẹe k’apọlẹ du aa chẹẹ aake l’odre konẹchẹ le tọha. Odre nege le enẹchẹ le k’ọna nẹn, ọna nege lea. Ọna mẹmu ọhọke nege hi k’okoho a anege le imọneche a apọle ohile, okoho ge hua ọtu fiabobo a higbegọma uwa, l’okoh le aohile noke dọkobobo eke lobobo le. Igbihi naa l’odre a lee aa ke lọkọ gba tọha apọle ẹẹ nai chigbihi nyọ gaa gbọlaa ọdan ayakọọche noi ginokpa nun kabọọ an ama ake je w’ọchẹ oyuklo. Acho y’uklo duu noi ẹnẹhi kuwa ege gbọọkọ gẹn, uwa gbọọ uwa gbo o g’uklo egẹnya ne yọ ge hei boobu ọma ọtu kuwa t’ẹlije, uwaiye t’uklo ẹnege gbọọko mẹa aman awọ duu no lapọlẹ nale hei ọchọọchi ẹgẹ na kei ya lẹya yọọ, ale hei aliye gwa, al’apọle kọ luọ tubi tubi tubi ofieduu awọ no w’otrei kapole a aluwa tubi ọdaduu nalẹ koo jehuwa ije duu nale koo je luwa, ale jeluwa eyeyeeyeye alu ale yau kpla mẹmuwa ẹnai piyei maa ya ẹkuklo kuwo̱a. Ọchọọchi ọma aada ohile uwaege gbẹla kwodre ole aman k’ohile ge gbela kw’odre ole aman k’ohile ge gbẹla kw’odre olen, uwale tẹẹga k’uklo kuwa ẹ nege l’odre a. Ọnda keje le le eyo le oma ọtu kuwa taabọọ noo uwa yọ gbẹla kwai pọluwa ọlẹ kpọ uwa le le ọchọọchi ọlẹnọ aada ohile ge w’ọlẹ gaa l’odre ọlẹ aohile kei le ẹchẹ ẹgẹduu no hua ọtu aman odre k’imọnẹchẹ owo pii kẹ jẹnji ka aage le ọlẹ, aman ọlẹnọ ochoochi oo pii aage l’odre ọchọọchi ọlẹnọ ache noi ginọkpa uwa lẹkuwa abọọ, achẹ noi g’uklo uwa lekuwa aboo ọma wo pii kejenj aa koo pew’ole gaa le tohan aman ọnẹchẹ aman ọnẹchẹ aman k’otu jen leya ẹjenj kapọlẹ a uwa le tubọha ẹẹ nege l’odre kọnẹchẹ.